Njali ma bingiisi bñege? Ndu ugiti mo byuusi bembe, mmadana giisna, ugiti mo glimbire, yóyi glimbir wembe. Unan wi sibirsibir gbii glimbir ma a hí ma, inanɓéfi, insiigi, wi madana giisna.